Liƴƴi kam, linggu sa'aangu a waawaay ndesaangu nder peewinirga taga balɗe tati yaago jovi, linggu jonngaangu kanngu maa a waawaay ndesaangu ngu jooɗoo hakkunde balɗe tati yaago balɗe jewee ɗiɗi. Linngu njuuɗaangu kangu maa, a waawaay ndesaangu hakkunde balɗe jowi yaaki jewee ɗiɗi.